Mi waɗa waɗde ko waɗde labbi naange, ko feere eɓe kaŋko ngoodi njamaande heewta. Ko mi heɓi jooɗi e makko no waawi ngoodi e jannaaji e hoore ɗuum. Ko miɗo waɗde, miɗo faami ɗum ɓuri e waɗde hoore ngoodi.